Omwakighuma sinangathoka eribara emirundi eyangakabera mwesimu yaghi kundi ibwa obulhi saha ngabya inganemukebera okwa simu yaghi inganimulebya nga bamanyiterera, inganemulebya esyomeseji esyamasa okwo siimu, nayi ingani mutereraku nabandi bandu. Amasimu webirobiino abandu banene babeghere erikanirya okwa sya whatisapu, nokwa sya fesibuuku, neryu ghukaghisangana obuuli saha ighune okwasimu, obuli saha ighunemukeberakebera okwa siimu neryu ingye sinangathoka neribara emirundi eyanga kebera esiimu yaghi omwa kiiro kighuma. Nimirundi minene kutsibu kundi bwa obuuli saha ngabya ingane okwa siimu ingane mulebya, inganemukania nabandu.